I fiaramanidina io alôngany voalohany indrindra a dia tsy manidina akagny si alôngany io a raha ohatra ka hoe tsisy môtera, dia tsisy kôa i elatra ananjy igny, mbana elisiny. Dia io kôa tsy mandeha akagny kôa io raha tsy hoe misy olona si a mitondra ananjy fa tsy hoe izy tonga dia mandeha ambony akagny fogna.